Maq arva, et ku inemine esiq that sis põhimõttelidselt täl om jo õigus tetäq midä tä esiq that. Aga määndsitki kimmit meditsiiniliidsi meetotiid jo olemah ei olõq. Ja tuuh mõttõh tuu piäsiq siski olõma illegaalne aga näütüses määnegi vahtsõ inemise niiüte- geneetilidselt muundaminõ, tuu küll es olnuq õigõ asi.